﻿To cana mendai waloma ariya mu'etumaya, walona ariya mu mayetu memma rufa funa asi kaba kale, kaba tunkude kaba faɗa bo ribii, kaba bugu ma shinkafa duk waike eh me mbanɗi na faɗase don ancei gwamnati ma nance mafaɗa munebai sai mazaba mune a talauci, amman 'yoni yaƙi ma katum, muƙe yaƃi ka zinbullintimu, kada muƙe “yab <hesitation> muroƃaka ditu, muroƃaka tala birba, muroƃaka ubangijitum, ma mbandi ehtum rayuwa waike eh fama ka fafikika kamenma funa asiri ma kahni baya mu ɗinyadi gwamnati wanbai, gwamnati sai zaba mune a talauci, gwamnati kalekadi zawatin bai mu 'yantinku talaka doh kaci ma ƃala siyasa denekaye ku matsatimun, ku matsatimun, ku zabe sune a dole ai yuadara ka wulakanci mbandi ma inutum amman dinmake 'yoni yaƙi ka zillbilintin kuma 'yoni yaƙi ka katin, men Ndagei barka a Ngaye zafa'eh waɗima <noise> teh albarkacini nadibai mike Nga waike shikuri ka Ndagei, shikura ma Ndagei mu ditane men waɗi tak, kuma anca kicai a zamani tun ma rayuwatum ma ancei kaɗafe nda wane waka miya'um ka'eh hawa zucibai Nga waike wai. ﻿Nga waike wai raba na minallahi, Ndageiye ka'eh, Ndagei baretikabai ke kada ka takuri katiko, a'a ka lawi ba ciribai ka lawi ba ɗauke-ɗauke bai, ka law Nga mbandi gaɗa 'yakaratikabai, Ndagei shiryatemu bai waɗi, Ndagei barmu sa'a ma rayuwa ma duniya, waike Ndagei barni walwala me mbandi naina muroɓaka ubangiji, Ndagei barmu me mbandi maina, amman menyifa mangwi, to sha'ani ma rayuwa ma ance sai a hankali, sha'ani ma rayuwar ma ancei rayuwamu, na rai ka kare-kare ɗafakada rayi, rayi gaba amman rayi gababai a cawanne rayi gaba amman ance rayi gababai, rayi na tagayyarata a duniya amman sai mu mayakadai Ndagei iletu afuwa to Ndagei sassautemu, dimuka ai mu menta membai sai me mbandi zan munaka akayi to bakar-kare kilama ehk, ehka cin zucibai, cin zuci 'yawabai Ndagei bare alauke ka lauke, Ndagei barmu rayuwatimu, amman tsada ma duniyane 'yutakagam tsada 'yutakagam kala anguwaye da bari dubu kunu ƙkwayim ma mashin, bari dubu kunu ƙwayim ma nafe, kananka ibaiye wahala shanakakau. ka dalau kade ka netu dan uwatikama ko ɗan uwatika meto, ko ɗan uwatiko wadi zita ku etu gaisuwa ma mutunci ka ka'i wanbai anca duniya etaka ma takura, takura kuwa zabka na zamani, da simma jagata cankacina zamani sinma jagata kaino da zamani bayo zyahuwa na membai, zyahuwa baya zamani sai ɗan zamani yauwa amman ka zyahuwa ka jagata mara, balakus, farsawa, khikau, kintinkis lariye, cinade, duk simma jagata kar karatum amman cawan duniya lebir, amman anca duniya itakau <hesitation> me mbandi na akata duniya ma ancei ka kaibai amman ancei cautaka na dole ne kuma dole mu sai muku, Nga kuɗu miniye kuɗu kahni, Nga dalantu minima azamani ma anca ayam to mu'eh a rayuwa kuti amman rayuwa ma nanca ayam sai a hankalifa, kuma sai a hankali rayuwa ma anca ayam yadda Nga kaleka tamita cawan ance kice tamin nadabai, ance kice ka tambai, kezi cawan ma ila a asku jaka oci kackal dubu ɗari, tauci dubu ɗarika hamsin ka dawaitu gamye, gammu dubu ɗari <hesitation> miliyama gam eh kasi. ﻿Aa cawan masaka mil, <hesitation> miliyam ekaka ammin baƙwaro baɗu na'yaka amfanika milliyam, ance milliyam doh ka'yuka sati ka ka'iye naditebai ƙwayin ma ance gid ƙwayin ma kata manaka albarka wumbai toh albarka yinaei mani kanga na tiɗa kuzim ƙwarni ka kaibai kabarenibai maƙociko na tiɗa kuzim ƙwarni ka kaibai ka waɗa kabarini bai, to rayuwai naye, rayuwa wayatakafa, kuma saidai menma albarka muroƃaka <hesitation> Ndagei ance tala birba, Ndagei iletu.